مشروبي المفضل هو الشاي السعودي، <hesitation> تحضيره سهل ولذيذ مرة، <hesitation> اتنين- معلأتين شاي <hesitation> ثلاث أكواب ماي، <hesitation> سكر، <hesitation> أول شيء <hesitation> حط الماء في جدرعلي النار وخلية يغلي <hesitation> وبعدين أصبة.